Azeit' jwa'n nde re jwa'n- jwa'n este par lizynmen nak xe nak azeit ngud yexa'na, papana', yal lana', este jwa'na zabila, jwa'na nli naza nnt- nkenapa' yis zyekmen, par xien' izyekmen o par nagaptey izyekmen, nzo azeit jwa'n ngoxa' lad nzob, ngoxa' choja' jwa'n par tioxkua komid jwa'men.